Eka ley, raha marina raha saka- raha safanao zao, afaka miaina ara-dalàna tsara marina, madio, ma- mandeha amin'ny lalana mahintsy na tsy mino an'iza- na tsy misy fivavahana arahana ara, araka izay fepetra takiana amin'ny fivavahana.